Kamechi kakholaaa khwaloba khuwunya bubi taa, khukhwisinga buli lunakhu lukila waloba khuwunya kumubili kwowo lubi taa, lukila kumubili kwowo kwekukha kwaba kumukangulule waba nga khomiliya bulayi sowunya bubi taa.

NGO chikanibwa khubirira muserekari namwe bawuli necharera kimilimo khu-eriya yase nebusa balala sebali balayi taa bakhulangila kimilimo nekhane babeyi.

Chikhuyetanga khunyolakho kamechi kali kamasafi.

Balange ebarasa bekhasye babandu babwe babaka! babakonchole, babandu baa! nga chibarasa chabelewo babandu sebaba nee bulomani taa.

Kamechi kamasafi khunyolanga musebele yani kakandi khwacha busa khwakanyola khwipatii kakandi barechanga busa khutapu.

A! mufrii tayimu yange esese nisye nenyikhan! nenyanga khukhola, nenyanga khuchakho mukanisa nenyanga nekhalakho nalolakho bi! itivwi, bipindi nebilikho bilayi nee! ndolelelakho endyo lundi nesomakho bitabo bibilimo nende kamakhula kamalayi kakanyala kancheta.

Khuyeta khumanya kimibili kyabwe nga kili kimilamu namwe taa nga tekili kimilamu taa bache ba-batesite khawukha nga khalimo bache benywe kamalesi.

Khukhwokesya babandi khurya khusyalo, wamwene khunyowa okanibwa waba nelirya esi wele ne esi serekari yefwe niobabandi bakhubonelakho.

Obakhowenya khurera lukosi.

Nowambane nende bandu babai kene bakhulekele kimima kihali kimimiliyu taa, kimimoyanu, wesi-onyolekhanilemo neli balisina serekari enyala yacha yakhuboya mumabusi sikhali sindu silayi taa.

Khusinga chingubo nenyikhana khubonekha bulayi mubandu lundi khulobe khunyola chindwale chimbi tawe.

Balimi sebabechanga nende chisilingi taawe , balimi efula yipanga neyonakisya byakhulya byabwe, balimi biwukha bilichanga bilyo byabwe.

Indi umwana nono khulakhwenya khuwulila basasi taa.

Indi khufuna sisombo syesi akhepangile taa.

Syesi ikhola nga sendi nechisendi chekhulipa khwisomelo taa, ikhupa engo wange kamatafwari, namwe nakulisya lisomelo bisala bacha bakhola chikhu.

Aa! chikasii chichenyikhana khukhola aa! khu! khunyola lukosi nende khulakila musiku chebutinyu, chili chikasi chekhulima uu! chebulimi ubyala bisala wabyala kamatore wabyala chikawa namwe chimwani chakila chakhuyeta mubutinyu.

indi nono khulakhukana banyole eshida taa

Khubasomesa bawechana lukosi nende kimima kimilayi khushalo nebabandu baba balinende lirya khushalo.

Inchichanga mukhosipito.

Lukosi musyalo babandu khuyetana mumitambo kyefwe aba khwokesyele lukosi.

Ee! nibona, nibona khulwekhuba wele wandekhele bulamu.

Khulakhuba nende chisendi chimala mungo taa nibwo butinyu bunyolanga mama nende bapapa mungo.

Khubasomesya bamanya! babana bamanya khurya basakhulu, khwabasomesya bikuka byefwe esikhwama khwabasomesya kimikholo kyefwe nikyo khukhola nebabana bamanya kiminiongo kyefwe.

Mbo nono khubayila indi mumakambila.

Khusaba ekasii nga iye kimikhono, nga bibyalani nee! byebubwombekhi ne byekamechi nio babana befwe ne fwabene khunyole byesi khunyala khwakhola.

Khukholelangamo kimikanda kyefwe khwafunilamo kamakesi kamalayi khwasoma baba! khwasomya babana befwe.

Babami benyikhana baba besyamubandu babusyele be-asii lukosi lundi babami bakhile babe babekhala nebabandu balomaloma nabo, bamanya babandu bano bekomba sina ate babanga bolelesya, oyo niye oba omuruki omulayi.

Bulayi bwehuhwihola chekapu bulimbuka huhwilinda bulwale buhamanyihane humubili kwoo ta.

Khubirira mulimenya lilayi nende khukhwimilisha.

Covidi yekalawo! yakila kamasomelo kekalibwawo babana baloba khusoma.

Limenya bandu balifuna nga balimile, balimile! balindane bulayi, nebamenya limenya lyabwe.

Ewefwe bandu bafuna limenya mungeli yekhukhola kyano nenano kyekhupanbana khulima khwachuwakali nebusubusi bwechikhafu ne bibindi baryobaryo baba nga babawo nelimenya lyabwe.

Indi ikhupanga asii lisikamo nalomba esala ne narura enjje.

Omundu awuya musyalo wacha mutawuni nio anyile kimilimo, lundi mutawuni, elimo limenya lyebulamu bwe angaki.

Indi ikhupanga asii lisikamo nalomba lisaala ne nacha nakona.

Kho! ikholanga bibyasara nanyola chisendi nengula bufu.

Kenyikhana khukhwilinda nga bepimisya bacha ne betesita alafu baba nebarambisya kimipira nebali mubukonelo namwe onyala wakilanga oli chikondomu lakini mulubukusu khukilanga khuri kimipila nee! benyile bali khebacha mubukonelo.

Nga sendi nende bilyo bimala taa inchichanga nalima nakula bibindi.

Indi khukusya chiwamena nende chinyenyi nende chinyanya.

Bunyali nibwo babelwachi babanabwo khusyalo, buli indi wele wabawa kamakesi kekhukhwisya chifwamili atwela, akhaba omwana nga walobele khusoma nomwilwachi wamubolele bayukhakho.

Banyala bakhupa mala bakhwira bakhwonakisila bulamu bwowo walekha babana bowo.

Khukhwonakisya kamasomo komwana kali babandu besibakenda nabo bakhali bekumuse kumulayi taa, bakhakana khusoma taa, babakenda busa khuyima buwangafu ee! kamaya ee! musibala.

Khulimanga kamayindi nende kamakanda.

Nga omwana waa! wengile mumibolo kimibii kyebabandu bakhali balayi taa, konakisya kamasomo. ngomwana anchile khukhola chingonelo nebibyana byesoreri, anyola enda naloba khusoma.

Efayida elimo, khukanikha nga sekhukana khwakhola buyeyani taa khwasima noo khwarera ango wefwe taa, khusimana khuba omusakhulu osima omulosi wowo, omulosi nawe wasima omusakhulu wowo, sekanemunyole khawukha khasilimu ango taa.

Inchichanga nee! njeta bandu kuhu!khulimaa! khulima nende! nekha! nekhola akoloba nengobola nenima ebyange nefuna byekhulya

Babandu bali nekhusoma khubiwambakana nemunyafu niyo indi bamanye bari munyafu seli lufu lulayi taa, luli lufu lubii nilwo nebamanye khukhwilinda nekhulinda babana babwe muchuli bamamo baryena.

Indi sayi chiparapara chili chindayi nende chipikipiki nende chika! chindika chili mubukali khutuma kamatoka.

Mayi onunisya akha khulya bilyo bimwisyamo kamani byekhu, kamabele, chisoya chino busa, busuma, walyakho nekamapwondi kafuna kamani.

Kamakobi kamatiti kayetanga bakhasi khukhwancha bisinesi khusyalo sikila bakhasi khakhaba khandu khakekhe khari ne anyala warambisya khapesa akho weyimisyawo nefwamili yewe.

Omundu alakhalala kakila sewamwolelesele nga nekenyile taa.

Indi nono khumanya bibindu bikhalakhale byesi bapapa, bakukhu nende bakuka babirirangamo khalekhale sana sana enyuma eyo.

Ee! babandu bali nende khusoma khutitit khubiwambakana nende muniafu lwekhuba balala balekelesya sebakana khuwulila taa, sebakana khusoma taa! khusoma khubiwambakana nende muniafu taa bali bibarerera puresya, khukhwiyembelela sebakana nekhukhwipimisya taa.